مشان نحضر <hesitation> الجهوة بأخذ معلقتين جهوة من نوعي المفضل يعني أنا أحب <hesitation> أحط الجهوة في الفلتر تمام تكون جهوة مفلترة بعدين أغلي المويه وأصب الماي المغلية ببطء على القهوة بحيث يعني أغطيها بالكامل بعدين أخليها تصفي يعني تصفي يعني عشان أحس إن الجهوة طازة.